ترکی پخلی د عثماني امپراتورۍ له وختونو بډایه تاریخ لري. کباب، بورېک، او پلو د دوی له مشهورو خوړو دي. ترکان زیتون تېل، مستې او مصاله‌لرونکي خواړه ډېر کاروي. شیریني‌ګانې لکه باقلوا او کُنافه نړیوال شهرت لري. د ترکیې پخلی د خوند، رنګ او تنوع له پلوه بېسارې دی.